اكثر لعبة احب العبها مع <hesitation> مع ربعي اهي لعبة الاونو لانها يعني تكون فيها يعني وايد اشخاص يلعبون يقدرون يعني يلعبون فيها فتكون جماعية وكلها حماس وضحك وترفيه ويعني كلنا نستمتع لما نلعبها